Tsara kokoa zagny izy raha ohatra hoe apetraka amin'ny toerana azon-drivotra mba hahafahagny, hahafahagna <hesitation> mitahiry, mitahiry anazy ela. Zay zao no hitako hoe torohevitra hoe tsara zagny. Rehefa azon-drivotra izy, madigny ela tsara izy amin'igny.